Bellin pe fòrsa, chì à Zena o l'é o spòrt naçionâ! Schersci à parte, se capisce che diversce vòtte, pin de vòtte, ciù tòsto che fermâme e dovei saluâ unna persoña che no ghe n'ò coæ, ò tiou drito e fæto finta de no aveila vista.